हमर देशमे क्रिकेट, फूटबल, भलीबल, कबबड़ी इ गेम सब होइसै। आ हमनीके देशमे कहियो भी इ गेम सब होइसै त हमनीके लोग सब अपन खेलाडीके बाढी मात्रा मे अपन समर्थन देबे जाईसै ।